حاول تتكلم مع ناس كتير و متتكسفش ولا تقلق و كمان اتعرف على ناس كتير و روح نشاط الطلاب و لو فيه اى مسابقات روح قدم فيها <hesitation> قدم فى الحاجات دى كتير هتلاقى نفسك بتتكلم طبيعى بدون اى توتر و هتعرف تتعامل مع الناس كويس